हमरा केहु गिटार आ पियानोमे छानेके कही न त हमे गिटारके छानम। हमरा गिटार मन परैये बजाएके। आ हमरा उहे सीखेके मन लगैये काहे काहेसे आब गिटार तैका सजिलो होगेल सजिलो त नबा कौनो नैखे पियानो सजिलो नैखे आ गिटारो सजिलो नैखे लेकिन हमरा गिटार मन परैये आ सबके अपन अपन मनपसन्द रहैये न त उसङ्के हमरो बाटे। आब गिटार कहेबाला गिटारमे छगो तार रहैये उहे तारवा बजाइसी त तारवासे उमे आवाज आइये त उहे आवाजसे निमन साउन्ड करैये उहे आवाज आइये। आ गिटारके दाम हमनीके आब तीन हजारसे लेके पाच हजार छ हजार दस हजार केतनो उपरि चल जाइये महंगों रहैये सस्तो रहैये। त हमे हमरो पास बाते एगो गिटार त उत सस्तावाला बा आ हमे अभी सिखैतरी। आ बरी सीखेके बरी झ्याऊ त नैखे झ्याऊवो बा आब तोरा मन परैये त तु सिख लेब कसंको कर्के। आ तोरा मन न लगैसै त ओकरा सीखे सकबै। आब उहे बा त गिटार हम सिखाइतारी आब केतना होगेलै छ सात महिना होइये गेलै सीखेके अभी हम निमनसे न सिखले बारी लेकिन हम चहैसि मनसे कि हमे निमनसे गिटार सिखम बजाएके सकम आ गिटारके साथ साथ गाहुजे सिखाइतरी हमे आब गाम सिखम उहे मनोरंजन कराम सबके त उहेला हम सिखाइतारी कि हमरो आब <hesitation> इहे आब केतना अथि रहैये का हमनीके जीवनमे समस्या सब रहैये। आब हरदमसे कौनो न कौनो काममे हमनीके ब्यसते रहैसि। आब उहे काममे हल्का तैक समय निकालके आ गिटार बजाम त उ टाइम उ समयमे हमनीके मन हल्का होजाइ का उहे कारणसे ।